वियतनाम ह्या देशाक पोइली चीन देशान राज केलो अनि हो देश कितल्योशो दर्या देगी आसा। ज्या का पोवपाक लोक दुसर्या देशान सुं येता।